Kosusu belaange <noise> koo sinjirio konoyo mburi yako omumu mbosi nchere kawaida tatetiire kobi otanda, kuitanda irimazo bohaboha mo kohumona yale jiramu kweveka. Chumbwi chane chako cha boha etwere kamuntu kititimi kabweafwa. maekovalo peanyeha nyera. Haparimirere kara kusanga sagejiji no kaveeka mwasuma ekavua no mwasuu. Omanile lyehole muda mulehe sana kevaloka kevuu, evaruka kochiko aliye olevye kwa sababu bhana bha leiyungile naisi na na bhadudu tu.